Jue yë chid yë ëch dun nënëm tikyëxpë porque këxë yë ti'i myëwëdyjtë tyam ti'i yë pë jim mka'ay najk dun të nëkë'ëk o pëm ka'ay najk jedun të ja'a kujupë nyaka kujujtu'upë yë, kyuwondutypë o pë kaj tu'uts tëkëpë yë o pë ji'im mich mka'ak të nëkëkpë jaduyë kach jotyë, tëkëp a'ax yë kach jotyë ji'ibë a'ax yë nyëpëkënënë, padyë ëch dun oy kä i'ixë yë chid.